د میچ جوړونکي یا ریبار په توګه، د دوو ملګرو لپاره د "کامل" میچ پیژندل د دوی شخصیتونو، ګټو او ارزښتونو پوهیدل، او بیا په ستراتیژیک ډول دوی یو بل ته معرفي کول شامل دي. د بیټر هیلپ په وینا، دا د کلون موندلو په اړه ندي، بلکه د یو کس په اړه دي چې د دوی ځواک بشپړوي او د دوی ضعفونه متوازن کوي.